<noise> आपन नरा भायला सारा एक लारे बैठा। तो आठ-दस बैठ जावा तो 1ग्रुप सोक बण जावे। <noise> सब भायला अनंग उनंग की फेंके तो कोई भईल कई हे के घणी जोर से बोले। मतलब जल्दी जल्दी बोल देवे अर नरा भापड़ा धीरा धीरा बोल बा की आदत रेवे। क्योंकि लारे बेटे तो सब तरह का रेवे कोई जल्दी बोले कोई धीरा बोले। तो कोई जड़ों बोले तो कोई पतलों बोले। <noise> अर वा कई मतलब की बाटा नि करे सब अनंग उनंग की बत्तियां देवे। तो अस्या भाईला बैठे के बाते करता रेवे अर या बातचीत लंबा समय तक चलती रेवे।